手的电话我觉得每个人，这阵每个人都不能活，没手机，没手的电话，后次的世界我觉得，人得眼睛的病会越来越高。

um 这是，这方面啊，um 我看来讲，银行这那东西有好有坏，因此 um 进步是非常好 um 给我们每个方便。tapi 进步一半儿也给坏人拿去这做坏的事情。

要去其他国家马来西亚现在用 [passport] 就是需要 [passport] 而已。

哦，孩儿时头我做啊咪小孩儿时头，我最想是做 um 希望做会上太空的太空人。um 这个是我做孩儿时头，um 做孩儿时头也常常看这方面的 um 动画片。um

um 这方面我都不晓啦 um，这方面我都不晓玩耍。um 你若讲唱歌，我，我会唱两句。um 唱两句，um 有闲有闲就找朋友也齐去唱唱一下，酒喝多一点，那这样，那有。

um 我希望我们的市区我们能够有 market 还有 kopi 店，还有 super market, market 嘞能够买鱼，买肉，买鸡肉，买菜，kopi, 了 super market 能够买米，买糖，买盐，每样能够过我们的生活。

um 这那啊，你若问这方面我就希望是吃，因为我最 suka 吃。所以希望吃，好吃多开一间，我就每天去试看新的吃的东西。

um 是的，这哒孩儿教育 um 这是 um 大人和学校齐得出力的地方 um 因为孩儿大个 um 这什么全部方面全部有应该做的责任。

上海滩，上海滩是我小个看，我啊嫲看，我母亲看，我们的家的人都看。了那阵会晓哇别的国家是这样行的。

um 我们养还，那边有狗啦，猫啦。了狗嘞最近狗有中狗病。so 中了狗病给狗咬到，还要去看医生，要去每样。um 猫 pun 一样。

um 这定得有非常大的不一样的地方，um 孩儿用这呐东西是提来玩耍游戏。[um]dan 呐大人呐，用这呐的东西是提来赚钱，哒老人呐 um 还不晓用，所以讲还不知啊怎样讲。

我还没有孩子 [tapi] 如果我有孩子我希望我的孩子 好好顾比较大十岁十二岁会非常独立，[不需要]我的 [jaga and] 担心

自己家的人咯，除了家的人，没什么人能够 jaga, 那个 jaga 你家的 um 有带孕的妇女人。

um 这方面 um 当，温故本地这那东西是 um 子孙，子孙来这照顾，um 子孙来照顾，哒当今是这样，温故是这样，哒当今人慢慢 um 就请人来照顾 um 以后可能得叫 AI，AI 智慧，人工智慧来做了。

um 我们那里啊要用 bus, 一群，了呀，每个啊去做工的那个坐 bus, 去出门读书的坐 bus 不，不讲给他搭 bus，了嘞大家可以用到 bus, bus 很重要。

我烦恼的科技啊，就是我们做的全部东西像到这阵 AI 咯什么去电脑，去手的电话，他全部能够读到，读到了，听了，了他就会来找你，很危险，我觉得不安全。

我从小到大我有曾种过 rambutan 树，mango 树，小个钟到三十多岁。了到我的家烧去 pun 没去了。

这阵那个天气很哪不好。不是热，热过头，不就下雨，下到不会讲，小不完 um 所以嘞，希望啊，变作很困苦，出门要带雨遮全部。

我知道的星座是处女座，我的老公是处女座，我自己是牧羊座，我姐姐和我阿姨说双子座。

我每天用手机，要看戏。看 youtube, 看 tiktok, 全部都能够看。了还能够打电话，能够找朋友，了人 pun 能够找我。

很好啊，我觉得 um 一对的人参加一个东西，我觉得很好啦，因为能够一对的人有体育的精神，你能够跟人互动，别每每日一个人做东西，有跟人互动跟参一对的人，你才会知怎样去学 from 较棒的人。

国家没什么气候很大的气候的变化。不是热就是雨到。就是两样 nia. 没什么变,变到很大的。

um 我站那个地方，天气就是热，落雨，热跟落雨，不 tahan, um 过头，过头久了，了嘞每个人都不 tahan 讲,嘎，热不过啦，跟落雨每个都不 tahan.

学堂跟父母亲要合作教孩儿。这样他人 baru 能够成功。孩儿一部分时间是在学堂。一部分时间是在家。

我们的政府是算是不错了啦，这几呐年给很多东西，tapi 对唐人就没这么多咯。对番人是最多咯。得到最多的东西咯，tapi 我们政府给我们药房的服务是很好。

晚头私人的 walk-in 就可以了。若是政府的药房就要去 register，排队，了才能够看病咯。

要做生意它很困苦。不是很，很容易。了嘞，因为要用到本钱，要钱啦，要人呐，全部要。所以讲啊，没这样容易做，做生意。

有，有很多位手机是收不到的。um 在山芭那头咯，在海楼上咯。

可以啦，so far 是可以啦 tapi 应该能够做到较好嘎我们政府。

我觉得有好有坏，全部有好有坏 um 好的就是很方便，不好的 pun 是很方便。

um 孩儿读书，读幼稚，幼稚班的，孩儿，了等他考书什么，你就看得到这个孩儿聪明还是讲不聪明。了你 baru 会知讲这个孩儿你能够去培养他。

我 suka 锺楚红，锺楚红又美，又年轻，不会老。每次做戏全部很好笑。

吃姜母，咳嗽的时阵要炖姜母来喝，喝了会好。

我最 suka 红毛，从小到大我都 suka 红毛。

这我们市区那个孩儿玩耍那个有几样啊，um 搭脚车，打篮球，打羽毛，羽毛球，了跟跳舞，孩儿跳舞。

我很浩恋 [HOKKIEN] 因为我读书很棒,我游泳很棒，我打人又很棒 so 我很浩恋 (Hokkien)

我会担心那个这呐的科学，电话，电脑，了计，计算机，这全部我会担心，做么呢？因为它用，它用这样的辐射。

啊，我读书时间最，最特别那个就是困苦，就是马来语，因为听不会，先生也不会教，so 很困苦。咱听也不晓，讲也困苦讲，学也困苦学。所以每个人都不 suka.

啊，我们街市那个，市区那个，官，他什么责任就是讲 jaga 啦有什么事就去找什么，龙沟得塞啦，路没路灯啊，完，完了那个东西就是去找他们叫他们去倒脚手，这是他们那个责任。

政府那个福利计划。像讲政府这几年以后，六年下，给几百块的钱。完，给我们每个有灰的人去生活，完，其他那个啊，没讲很好。

um 我 suka 那个色，它那个色，色有分很多款，红，黄，蓝，青，白。tapi 我较 suka 那个是白。因为白清凉看起人较清洁啦，较有精神啦。

如果说要去自己的国家，要求讨 passport 了 passport 有 passport baru 能够出门。每个国家都可以去，就以色列不能去。

今天那个天气唉呀困苦，头痛。早起嘞又落雨。到下午嘞又天气热。到今晚，暗晚，到今晚嘞，又天气冷，又落雨。困苦。头痛。

um 我以前有参加过打篮球比赛，代表全马来西亚那个兴华人打篮球比赛。了打第一，全国那个。

啊我们人要洗手，洗手很重要。了洗手不讲喔这个肚子痛泻肚什么，每个人，每个洗手要清洁。

um um 怎样照顾自己的身体，每天运动，斗跑啦，打篮球啦，了，没，讲不，讲

um 我对我那个儿，我希望讲我那个儿他那个去读做医生。了医生嘞能够救人，能够去 tolong 人，那个看那个人较翘那个人去 tolong 什么，免这么困苦。

我认为讲，电脑的东西，它能够教人教育那个，能够给你全世界的那个新闻，你全部能够知，了 pun 甭晓那个你能够去电脑里下去找。了你去学它。

若是讲我的朋友什么会紧张来讲啊，我会跟他们找那个去坐一下，没去喝 kopi 一下，好好跟他讲，啊没就找他们讲去哪里运动一下，甭去想较多，每个都能够甭去，甭去做那个东西。

um 在这个社会里 um 到尾有岁数那个跟年轻的去讲，是叫年轻的要好好做人，怎样去做嘞,就是讲什么呀不可讲随便讲，随便骂人，要好好来。um 好了去看书，去读书。

我们国家没跟别位那个国家一年有冷，有四，呃，四季，了嘞我们国家里下就是落雨天跟热天。了落雨天嘞会淹水每样，弄到每个全部很困苦。

我们每次，每，每个月拿什么，um 都全部去拜神那个地方，晚头，到尾叫晚头拜神求平安。求世界和平。

就讲那几句咯，你那里玩耍那个就挤球，骑脚车，打

um 这五年以内我们国家那个还钱那个变化讲什么变化是讲以前是用线钱，了开 check, 了这阵的变化是讲用 um 支付宝跟用电话 scan，了没了。

游泳对人身体是好的。tapi 嘞游泳 pun 有游泳的危险。若讲你去游泳，你甭晓，没什么会晓游泳那个，游到深下，哦怕讲等游不走，哒这个有性，性命危险。

天顶是蓝，蓝色的，tapi 嘞我希望讲每天能够是蓝色的，因为若是讲不是蓝色的，它就是雨天暗地。了就会下雨每样。所以嘞希望讲啊蓝色那个，比如讲能够出门也方便，什么都方便。

啊我最 suka 音乐家是，我喜欢唱歌那个，完唱歌那个名字是费玉清，他，听到他唱的那个歌，我人觉得会很爽，完，会欢喜。啊，若讲，没，心情不好的时间听了啊，心情更加好。

um 我在学堂里下学到那个，历史那个，就是第一次相打，世界相打，了日本打中国，这是我学那个历史。了日本过头野蛮去侵，打中国，害中国困苦到要死。

我们本地那个孩儿读书那个，孩儿读书那个就是我会知晓的是讲，我们那个乌龟跟兔斗跑。跑到来，兔浩恋，了跑输兔，诶，兔跑输乌龟。

um 我 suka um 艺术家，um 打篮球那个姚明，中国那个姚明。他打球在美国打，了这下已经去到中国，在中国那里自己教人做中国打球的头。

普通嘞。学生全部要，要排排学和平。了要每个全部学全部有读的：礼，仪，亷，耻。全部。

国家那个 lawyer, 要找 lawyer，lawyer 在这能够跟人去 bicara，替人啊，困苦那个会去 bi，完，能够能够去弄到每个赔钱那个做了。

庆祝自己的生日 um 朋友每个会来，

我最 suka 的大日子就是做年，华人做年什么，因为他可以拿到红包，大家做年全部都可以拿到红包。就是说睡要早早起，吃的 suka 的。

um 我认为人，人工智慧，它能够帮助人很多东西。能够帮助你写字啊，能够帮助你写信，能够帮助你扫地，帮助你洗碗每样，全部能够。

哦,要帮助妇女做生意。um 做生意呀，要有钱,了要装修店，店面，了还有请工人，了了 baru 那个讲去帮助妇女做生意。

这科技那个进步，能够把我那个生活改,改变。了，能够用电话去还水电火。电，火，银行欠钱能够用电话还 pun

啊，我觉得很有欢喜那个就是八月十五，做中秋，因为中秋能够孩儿每样什么能够拿灯笼，啊晚里拿灯笼走啊什么，看了很欢喜，了看了也很美。

这阵的科，科技，它那个好处是讲方便得能够，做什么都能够方便，完，它有风险，风险是讲，哦你若它那个跑电咯，嘞天不好，弄到人，可能会中伤。

um 我 suka 那个老婆，她要会晓煮饭，煮菜，um 煮吃，煮菜，煮饭，了洗衣物，烫衣物，能够收。

在我那个 um um 里，我 suka 那个，就有一个故事，郑和下南洋，了在古晋这里，他有一个郑和那个，啊，公园，很大在这边。

um 我 suka 那个戏,就是 psoas 那个，psoas 戏，李小龙那个 psoas 戏，我最 suka。了，李小龙有做很多出，我全部 suka.

啊，我 suka 看本地那个戏跟它那个 um 相打戏，了啊，了我较 suka 看以前黄羽做那个相打戏。

um 我喜欢那个啊，做戏那个人是成龙，了他做那个戏，看了你又要笑，又又相打又好看。每个都 suka.

我 suka 写字，用笔，um 用笔 um 用笔写那个，黑白笔写那个。了，做的时间啊写他那个对联。写搭在门那个字。

um 我 suka 美那个，了能够看那个，他那个花盆，了能够，能够放花，能够放，放在哪里摆美。

哦，若是讲我有病时间，我定得去看医生咯，去问医生，了看医生。啊，它有分两个，一个是西医，了一个是中医。啊，西医看了看中医 pun 可以。

在我们国家这里有几款的病，一款哮喘，心脏病，腰子病，了，糖尿病。

要有营养那个吃那个，就得鱼，肉，菜。了鱼跟菜要拿很多。

我最大那个希望是讲，对未来那个生活，每个人未来那个蓝天空，了生活要好，了东西不可直直起，起价，了能够平平过日子。

这个那样的有十二个星，星座，了我嘞是狮子座，狮子座我自己会知晓，其他那个我甭什么清楚。

我会知那个蒙古里内的药，有当归，枸杞，泡参，stop stop stop

我们这里国家那个投票。投票了他若中那个人，他得要，要替百姓去做好像什么隆沟不好啦，路不好啦，没火咯，咯没火灯啊，他就要去弄，要叫人来做。

在我门里下，在，照顾要死那个人，一个就是在老人，老人家，一个就在药房，要不就在那家，完嘞，没谁人 jaga 他死嘞？

um 我会晓就一个吉他尔。了做什么玩吉他嘞，咱人没欢喜时间，欢喜时间就拿那个吉他出，自己拿那里弹，自己笑。啊，他的心情会较好咯。

在我们做市区那个大肚子那个妇女是，较多是自己的老母亲 jaga, 斗看，因为自己的老母亲有经验，所以 jaga 了也免讲头痛。

啊，我们去看，看戏。去看戏的时间，去那个，啊这个，看戏了，要得那看戏的时间买一点东西去那里吃，吃了看戏了跟朋友排排啊这个看了了，回家 um 直直就回家咯。

我做小的时候我希望大个时可以做一个医生。了医生呢，医生能够去医人能够救人。给每个人回去能够看病。这就是我小个的时间要的，想的。

我能够驾什么车，全部能够驾。了咯，每次驾车咯江河就是载儿去读书，读书回家，呃去读书，了嘎读书到家，载他到家。

我们这样去帮助需要帮助的那个人，um 每次有那个讲，你穿过的，拿旧的那个，um 不就买一点，买米啦，糖啦，送去老人家给什么，um 我们需，需要人去帮助那一个咱去帮助他咯。

我们国家学堂嘞有三样那个学字，一个是马来语，一个是唐人，一个是红毛。了国家国，国家里下全部只这三样是最重要的。了学会晓咱们能够在这个国家赚吃

um 我每次看到那个 树。你看到那个红丹树啦,榴莲树啦。um 橄榄树。很多，很多个样树。

参加一对运动，跟一个人那个运动，我的看法是讲，一个人运动没什么，完因为一，一对那个运动，那得要 harap 一对人排排合作 baru 能够运动。

若讲朋友出门去在国外，他想那家的时，时间，他能够打电话，能够 message, 能够写信，每样，给他那家，好啦